الحاسوب فيه <hesitation> الشاشة، لوحة المفاتيح، فيه الفأرة، فيه مكبرات الصوت، فيه <hesitation> الكاميرا، فيه <hesitation> سماعات الأذن، شناوا خاص، تنجم تزيدولو <hesitation> الطابعة، إذا تحب زاده الماسح الضوئي، تنجم <hesitation> يكون محمول يكون مكتب للزوز.